Boshqa sayyoralarni o'rganish va ulardan foydalanish ahloqiy jihatdan baxslidir. Bir tomondan bu ilmiy taraqqiyot va insoniyat omon qolishi uchun muhim bo'lishi mumkin.